ऑस्ट्रेलियन संस्कृतेय इस्तागत करपी आसा, लोकांक भायर वेल चलोवपाक खूब आवडता मगीर तोह सर्फ़िंग आसु खेल खेलाप वा बार्बेक्यू खावप आसु। ऑस्ट्रेलिया'ची नांवना कंगारू आनी कोअला ह्या खासेल्या प्राण्यांकातेरी आसा। हें संस्कृतेय वेग वेगळ्या प्रकारचें आसुं जात्या वेग वेगळ्या फाटभूयेंचे लोक एकताईं रावतात।